kahdeskymmeneskahdes kahdeksatta Kerimäen Simpalan kylässä ja tässä on haastateltavana Paavo Kupiainen joka on syntynyt viidentenätoista yhdettätoista tuhatkahdeksansataaseitsemänkymmentä kolme no miltäs se tämä Simpalan kylä näytti tämähän on teidän kotikylä
kotikylä ja synnyinkylä ja - synnyintalo
jotta ihan samalla paikalla ollaan
ihan samalla paikalla ja minun isänikin on ollut tässä syntynyt ja ollut ikänsä mutta se nyt kuoli sitten jo tuota neljäkymmentäkahdeksan vuotta vanhana siitä nyt on kahdeksattakymmentä vuotta aikaa jo
ja teillä menee varmasti menee varmasti tuonne toiselle sadalle
no ei no jos nyt ei toivottaisi niin pitkää ikää että poishan täältä nyt jo alkaisi joutaa lähtemään
niin mutta hyvä kunto teillä on aina ollut
no nykyisin on ollut aika hyvä kunto jotta ei nyt - onhan niitä pienempiä sairauksia sattunut että on pitänyt olla pari kertaa jo sairaalassakin mutta tuota ne on ollut hyvin lyhytaikaisia
niin no miltäs se tämä Simpalan kylä näytti kun te alatte muistaa silloin
no tämä nyt niin kuin olisi nyt jo uudesta syntynyt järkiään jotta minä tähän olen tälle talolle kaikkein suurimman uhrauksen tehnyt jotta tuota minä ensin - kun minä jouduin mieheksi niin sitten minä rupesin ylösottamaan meitä oli kolme veljestä niin tuota meillä oli jo yhtenä ollessa ostettu tuohon rintaan toinen talo niin nuorin veli muuttui siihen ja vanhin veli sitten minä siltä ostin hänen osansa ja minä jäin sitten tähän syntymäpaikalle ja sen - sillä on vain pikkuiset peltotilkut joita viljeltiin ja mutta metsähalmeita raadettiin hirveästi jotta sitä kaskea kaadettiin ja poltettiin ja niin kuin - metsästä otettiin se leipä ja luonnonniityt joita niittää jyystettiin sitten käsiviikatteella niistä kerättiin heinät sitten ja sitten minä jäin kun rupesin tuota suota kun tuli sitten alkoi tulla jo se muoti jotta suota ylösottamaan niin minä nyt olin silloin jo neljänkymmenen vanha niin sitten minä rupesin suota ylös ottamaan tuota ja nyt on jo toinen puoli - suoviljelyksiä mikä on peltojakin
mitenkäs se oikein se suon raataminen käy
no se käy sillä tavalla että tähän kun sattui firma firman maa yhden - se olikin sieltä Helsingistä yksi forstmestari Heikel kruunun forstmestari ja niin sille joutui nämä rintasalot tästä ja siinä oli sitten esteenä jotta ei saanut veden menoa mutta sitten kun tuli jo se laki jotta tuota pitää vesi vesi laskea sen - alapuolella olevan niin sen pitää - vesi - laskea tuota menemään yläpuolella oleville ja tuota sehän kun oli herra näet sen on köyhän talonpojan on vai'is näet niiden kanssa rinnalla potkitella niin sitten minä viimeisen se jo kai jo kolme kesää kun se kävi sillä oli huvilakin tässä Suurenjärven rannalla niin kolme kesää jo sille muistutin kun se käy täällä huvilallaan aina kesät olemassa että teidän pitäisi tuota kaivaa tuo joki tuohon no se aina lupasi ja lupasi mutta ei ei aina tullut mutta sitten minä menin jo sitten sanoin jo vieraiden miehien alla tuota että te jos ette kaivata niin kyllä minä siihen ojan kaivatan tuota teidän mutta teidän vastuun päähän kun teidän oli laskettava vedet menemään no se silloin tarttui niin kuin onkeen se sanoikin että hän ei saa kaivajia mutta jos te saisitte siihen kaivajan niin kyllä hän maksaa ja vierasmiehien alla sitten jo haastettiinkin minä sanoin kyllä minä kaivajia saan tuota niin työ saa aina tekijöitään tuota minä hommasin siihen kaivajat ja tuota siitä lähtien sitten se lähti se tuli se vesiaukko ja sitten vähän kerrallaan milloin kaksi milloin kolme sarkaa sain siitä aina ylös vähillä varoilla niin tuota nyt on jo niin nelisen hehtaaria suota viljelyksessä ja pellot on taas levinnyt jo toisen puolen nyt olen tässä jo vajaata viiden vuoden sisään niin joka kiven työnnättänyt pelloilta pois jotta ne on nyt sileät pellotkin jotta koneilla saa - tehdä - mitä tahtoo ja kaikki on pitää olla hirmuisen kiitollinen vielä siitä jotta kaikki on hyvästi onnistunut jotta tuota ne on kaikkiin saanut - tarpeet mitä olen tarvinnut ja viisi viisi lasta minulla on ollut ja tuota neljä tyttöjä ja yksi poika mutta ei ne ole tarvinnut vieraaseen työhön lähteä eikä ole tarvinnut eikä ole omin neninsä lähtenyt yksikään niin tytöt on kaikki kyllä nyt naimisissa yksi on vain tässä kotona nyt - joukkoineen ja miehensä kanssa tässä niin kaikille minä - hommattiin siitä kotoa niiden tarpeet mitä ne tarvitsi ja niin kuin nuori väki tarvitsee tuota niin ei ne pyrkinyt pois kukaan ennen kuin sitten aina miehen matkaan läksivät ja poika oli taas niin kunnon poika niin jotta
no teille oli se kaskenpolttokin vielä tuttu asia
se on niin tuttu asia jotta ja se palon kyntö sitten niin se oli se oli tehtävää
minkäslaista milläs lailla se oikein kävi se kun kaski milloin se hakattiin ja
niin tänä kesänä hakattiin se piti ottaa - leipä panna odottamaan niin monen vuoden takaa jotta tänä kesänä hakattiin ja se kuivui mutta se hakattiin jo siinä juhannuksen seudussa silloin kun oli lehti lehti täydessä lehdessä - lehtometsät ja tuota tulevana kesänä sitten kun kevät tuli se sitten karsittiin jotta ne oksat kuivui oikein kuivaksi sitten ja juhannuksen alla kun oli poudat eli jäljestä juhannuksen se sitten sitten poltettiin ne oksat siellä ja se jäi sitten ihan mustalle mullalle kaikki paksut puut kerättiin pois niillä pantiin sille halmeelle aita sitten paksummilla puilla ja se sitten ei kun se kynnettiin tokitettiin sillä nökköauralla - sen minkä sillä sai eihän sillä siellä muu - auttanut mikään kun se ja se kun kasvoi aina toisinaan ruista niin se oli eihän pellossa milloinkaan tule niin hyvä ruis kuin metsähalmeissa ja sitten se vielä kasvoi kolme kauraa se jälki ilman sonnatta no mistä tuli sitten ensiluokkaiset karjalaitumet ja niihin kun sitten puunsiemeniä mikä ripsahti se nousi niin äkkiä ja lähti kasvamaan niin jotta tuota se oli hirveä sitten ne miten ne otti sitten puuntaintakin sellainen sellainen se on ollut se minun elinkeinoni ja niinhän se oli silloin jokaisen ei ainoastaan minun
no metsäähän siinä vähän tärväytyi
no metsää ei niin no silloin kun ei puuta ostanut kukaan eikä ollut mitään arvoa niin metsäähän siinä kyllä no ei ne metsät enää sopisi nyt kasvamaankaan jos ne ne olisi vielä ne puut mitä poltettiin
no ruistako siinä pidettiin
ruista ja sitten kolme kauraa vielä sen rukiin jäljestä pidettiin sitä sitten viljeltiin siinä - niin kuin viisi vuotta - sitä kaskimaata ja - kaski toisensa perään sitä vain sitten hakattiin ihan järjestään missä vain oli suinkin sellainen maa jotta no se ei suomailla ei vehdonnut sitten se se piti olla kuivat maat missä se kaskiviljelys pidettiin kuivaperät
no pidettiinkö naurista
naurista - niin no sehän olikin nyt ensimmäinen ehto niin jotta naurista pidettiin ja se kasvoi palossa niin hyvästi jotta se oli ihme
no millä lailla millaisena sitä syötiin sitä kaskinaurista
no sitä sitä naurista no sitä sai kuka miten tykkäsi sitä lapset enimmästä päästä niin ne järsi kovana ja sitten - jälttivät sitä että halkaistiin se nauris ja sitten jälttivät ja sitten ja sitten sen kun uunissa paistoi ai ihme miten makea se oli ennen sen söi ennen kuin nykyajan omenan niin oli se niin oli se niin hyvää ja sitten elukallehan se oli taas ensimmäinen - rohto
no tuota minkä olikos se nökköaura samanlainen aura samanlainen niin kuin
jolla nyt potaattia nykyisin ei sillä ei nyt muuta tehdä mitään kuin potaattia kynnetään potaatti tehdään justiinsa se on sellainen on on se vielä meillä - tuolla korsussa nytkin siellä riihen luona ja se pitää olla sekin vielä siltä varalta että sillä tehdään potaatti ja potaatti mullataan taas sillä nökköauralla
se on paras siinä
niin
no mitäs riittikö se pelkästään jotta sillä auralla sitä tokitettiin pitikö siinä muuta vielä
no ei sitten kun se risukarhi oli sitten - sellainen oli ei sen parempaa ollut kenelläkään ei hoveissakaan niin vaikka olisi ollut minkälainen porvari niin ei sen parempia vehkeitä ollut kenelläkään niin ne oli yhdenlaiset kaikilla
niin niin
silloin ei raha auttanut yksistään niihinkään - työkaluihin kun niitä ei ollut niin ei niitä mistä saanut no sitten jo sepät oppi sitten viimeisellä jotta tuota ne teki sitten - rautakortikasta haravan piit ja niitä sitten ruuvitapeilla pantiin tankoon kiinni että tuli niin kuin - sitä sanottiin ja se olikin ihmevehje rautakarhi sitten siihen rautalenkki siihen väliin niiden tankojen jotta tuota viisi kuusi tankoa peräkkäin ja on meillä vielä muinaismuistona nytkin sekin vehje niin niin tuota niin niistä tehtiin sitten rautakarhi ja se oli sitten aika hyvä jo sitten tuota jotta - miten sillä jo sitten paljon paremmin pärjäsi kuin tällä risukarhilla
mitäs se viertäminen on
no se nyt jos oli äijä oksia niin se paloi - mutta jos ei ollut oikein sankka metsä ja petäjiä seassa niin tuota sitä sitten - rovio kun se oli pitkä rovio neljä viisi metriä pitkä rovio tehtiin sitä sitten kangella aina puukattiin edemmäksi jotta tuota se maa paloi sitten joka kohta että se jäi ja siihen mätettiin vain sitten niitä paksumpia puita jotta jotta sellainen oli se - niin
niin
nyt jäisi nykyajalla leipä ottamatta sillä tavalla ja ne oli kaikki - oltiin vielä yhtä iloisia ja oikein tyytyväisiä sellaiseenkin hommaan että kun ei parempaa ollut eikä tiedettykään että helpommalla elää niin tuota kaikki oltiin vielä hyvin iloisia nuori väki niin jotta
no se ruis sitten leikattiin ihan niin kuin
ruis leikattiin ja pantiin kuhilaalle ja ne kun kuivui sitten sitten vielä pantiin aumaan se - silloin ei ollut saraimia eikä mitään että ja sitten aumasta sitten talvella pitkin talvea puitiin se oli pari ahdosta joka viikko sitten
mitenkäs se hyvä auma tehdään
se ei kun ruvettiin lyhteistä latomaan tuota se tuli sitten niin kuin olut niin kun - pullo samanlainen jotta se kapea vähän kapeampi ensistään niin pohjalta ja sitten se keskeen leveni ja sitten taas suusta lähdettiin kaventamaan jotta tuota lyhteet pantiin pystympään jotta se nousi sitten tuota ja sitten siihen oljista hirmu hyvä hattu päälle ja siitä - se oli niin kuin katettu sitten
vesi ei päässyt
niin just - ei vesi pääse niin se on kun siitä ensimmäisiin kerroksiin jos vähän vesi vesi seisahti mutta ei muuta mitään kun se oli niin yksinkertaista minullakin kun tuota kun minä rupesin muistamaan näet kun ei ollut edes heinälatoakaan - missään heinät pantiin pielekseen pielekselle syksyllä aita jotta ei elukat syönyt
no mitenkäs pieles tehtiin
no pieles kaksi puuta - niin kuin kaksi pääpuuta pantiin rinnakkain se vihdaksella kiinni jotta siihen jäi nyt tuollainen rako no niin ei kun niiden ja - kun - vaikka tulikin niinkin isoja - että niin kuin tästä seinästä tuohon seinään tuonne pantiin toiset pääpuut ei kun niiden väliin sitten latomaan heiniä ensin lehdestä paljon pohjalle ja sitten siihen latomaan heiniä ja sitten kun tuli jo noin korkealle sitten pantiin pitkä riuku pääpuusta toiseen siihen niiden puiden väliin ja jotta se jäi niin kuin tuota hoitamaan sitä taas pantiin että siihen pantiin toinen ja kolmas riuku sitten harjalle josta lähdettiin sitten kattoa tekemään ja sitten oljista pantiin katto sen harjariu'un alle jotta se taas säilyi sillä tavalla että ei oikein paljon vettä päässyt ottamaan
no sitten ruvettiin jo latojakin tekemään
no sitten jo sitten - no minä olin sitten jo tuota ihan aikamies niin sitten jo tuota latoja ruvettiin tekemään kuka sai minkäkinlaista tuota ja äijähän niitä nyt oli ei vielä nytkin niitä pieniä latoja vaan nyt enemmästä päästä jo - harkitaan sellaisia suurempia että johon sopii sitten paljon yhtä aikaa
minkäslaiset ne vanhat ladot oli
no niistä - ne vain tehtiin nyt kuka minkäkinlaisista hirsistä niin jotta tuota silloin oli sitä niin kuin sitä palopuujätettäkin niin niistä tehtiin taas latoja ja ja sitten niihinkin olkikatto vain sitten ja se piti veden oikein hyvästi se tuli - samalla tappaa niin kuin niin olettehan te pärekattoja nähnyt että se varvi - varviltaan nostettiin vain sinne ei paljon aluspuita tarvinnut niitä vaan jotta se vesi pääsi hyvästi pois sänget sänget aina tänne maahan päin jotta no nyt on jo minäkin olen jo nyt niitä omia - tekemiään latoja niitä pieniä kun ne eihän ne vielä - ruukattiin tehdä pieniä missä oli minkäkinlainen heinäpukro josta aina niitettiin niin nyt niitä on jo poltettu polttopuina kun on - saanut jo suuremmat säiliöt
niin niin no entäs se ennenvanhainen riihenpuinti
no se oli se oli se riihenpuinti sellainen jotta vielähän meilläkin on se riihi nytkin tuota eikä se vielä ole ihan unohduksissa on nyt ollut kymmenkunta vuotta että ei ole enää käytetty yhtään mutta niin sitä siihen pantiin parsille lyhteet pystyyn kuivamaan se oli niin korkea piti olla että lyhteet sopi pystyyn sitä kun kesällä jos päivän lämmitti niin se oli sitten jo ahdos ihan kuiva ja niitä ei tarvinnut sitten kuivata mutta ne oljet sitten ne sai niin pitkänä siitä ei ne siitä siellä pehkuksi mennyt ne sitten puisteltiin hyvästi pois ja tuota käärittiin kuvolle ja työnnettiin taas pihalle ja sillä laillahan ne sitten - syötti kuka syötti elukoillaan kuka mitenkin jotta tuota ja - sonnaksi hakattiin sitten niin kuin nytkin jotta ne alusiksihan ne joutuu ruispehkut
mitkäs ne oli ne puintipelit
no puintipelit oli minun isälläni oli vielä sellainen puintipeli jotta se oli vain kun oli vahva vahva koivun oksa se kaatoi sen koivun ja siitä siitä jäi niin kuin vartta se se pui vielä sellaisella mutta riuttoja meillä taitaisi olla vielä joku nähtävänä nytkin sitten nuori väki en minä enää sillä vartalla puinut mutta isävainaa ei puinut kuin sillä vartalla se sillä vain nosti ja päräytti aina mutta ne on nyt jotta se pyöri pyöri se terä varressa niin sillä oli hyvin helppo lutkia mutta eikä silloin ollut viskuukoneita eikä vielä mitään minun lapsena ollessani sitten Turusta tuli yhden kerran viskuukoneen kauppias sillä oli tuota sitten neljä viskuukonetta ja se oli laivalla tuonut ne tänne ei silloin ei ollut rautatietäkään tänne eikä mitään tuota niin se sitten tuli tähän meidän kylälle ja sitten tähän ne sitten jäi kaikki silloin minäkin ostin ensimmäisen - viskuukoneen jolla sitten jyvät puhdistettiin mutta - ennen kuin se vielä riihessä niin käsillä viskattava tuota jotta ilman kun ei ollut viskuukonetta ja sitten kun sai viskanneeksi niin sitten ne - tuulessa tuuletettiin iso hursti pidettiin tuota tantereella ja kun tuuli niin se vasten tuulta pidettiin se työnsi sitten sen pölyn kaikki pois ja sillä sai hirmuisen puhtaan vielä oikein oikein hyvän leivän
mm mutta siinä oli kova työ
no työn takanahan ne kaikki oli mutta - ennen kun ei sitä työtä pelätty niin se oli niin kuin tuota niin kuin rohtoa
niin no muuten mitenkäs kun kelpaakos siihen tuohon viljelyssuoksi mikä suo tahansa ja tai onko ne kaikki suot semmoisia jotta ne käy
no mistä vain veden saa jotenkin menemään että ei liian tuota mutta niin kaikki kaikki kelpaa viljelyssuoksi ihan kaikki antaa olla vaan kyllä se tuota
niin
kaikki kelpaa mutta se nyt jotta jos on sellainen joka on pitkään vedessä seisonut niin se ruukaa olla sellainen - sanotaan niin että levämuta sellainen jotta jotta se sitä kun ottaa niin se jää niin kuin tiilikyörö jotta se ei kuin kuivettuu vain mutta sellainen on nyt paljon parempi joka ei ole oikein vesinen jotta tuota niin siinä on hyvin murakka muta ja niitä on hyvin helppo viljellä sellaisia mutta nyt nykyisillä vehkeillä kun on nuo nykyiset apulannat ja kaikki sellaiset ja - nämä kalkkitehtaat ja niillä sitten se levämutakin saadaan tuota - kasvukuntoon jotta se hapattaa sen ja tuota siitä siitä tulee hyvä jos on ja niitä on paljon nyt jo täällä hirmuisen paljon esimerkiksi tuo meidän pitäjän vaivaistalo niin se on sellaisesta suosta otettu kaikki että ihan sitä mitätöntä suota olevinaan noiden muiden nähden ja ne oli hirmuiset hallanpesät ennen vielä mutta nyt kun ne on tullut kaikki ojiin niin tuota hallaa hallaakaan ei tiedä olevankaan että niin ei meille käy ainakaan niin tuota viiteenkymmeneen vuoteen niin ei ole nähtykään että on - hallaa että olisi kartanolla asti
vai niin että hallat lähti veden mukana
niin niin halla - halla - vei vei - mukanaan
no onkos täällä päin ollut ollut semmoista tapaa jotta olisi noita soita poltettu
oli oli niin oli sellaistakin tapaa niin jotta soita soita poltettiin niin jotta jos on paksumutainen niin sitä kyllä käy polttaminenkin mutta tuota jos on heikkomutainen niin sitä ei siitä menee sitten se - kasvimaa pois mutta paksumutaisia niin ne kun poltti niitä niin siitä porostaan se kun kasvoi sitten aina ruista niin se oli hirveä ja kaikkia viljaa
no mitenkäs se pannaan semmoinen suo palamaan
kyllä se kun on kuiva suo niin se lähtee hyvin väleen ei kun vie vähän - olkia vain ripsuu sinne tänne ja ne pistää tuleen niin kyllä kyllä lähtee niin mielellään se ja sitten se on sellainen jotta sitä ei tahdo saada sammumaan millään se kytee vielä tuota jotta sen saa sammuttaa ja sammuttaa mutta se vielä vain kahden kolmen - vuorokauden päästä lähtee ja savu alkaa nousta niin se ei sitten sammu muulla kun sateella niin sitten se vasta on lopullinen sammutus sillä
ai se muta siellä
just se sikäli kuivaa mikäli palaa niin se sikäli se jo antaa lämpöä jotta se sikäli kuivaa niin se se se niin - se hyvin kytemällä palaa ei se ilmitulessa - pala mutta savu pöllyää vain joka kohdasta mihin se on tulen saanut
no mitenkäs se sitten pannaan viljelyskuntoon semmoinen poltettu suo
näin poutakesänä
niin poltettu suo niin mitenkäs se saadaan sitten viljelykseen
niin no sehän on jo niin kuin viljelyskunnossa jotta tuota siihen saa kylvää paikalla ja ei sitten mitään kun karhilla peittää niin se on silloin se on valmis silloin se niin sehän polttaa kaikki risut ja mitä siellä on niin tuota niin se on niin helppo panna sitten viljaksi jotta ja ja on melkein taattu jotta se kasvaa jos se muualla kasvaa niin
ruistako siihenkin tavallaan pantiin aina
miten
ruisko siihen pantiin
ruis tai panipa siihen ohran tai nauriin tai kyllä se niin siinä lähti vaikka mikä vilja ja ohra ja se on nyt on tämä suoviljelyskin sellainen jotta tuota minäkin olen kasvattanut kaikkea viljaa ruista kauraa ohraa niin nytkin on ruis on meillä kasvamassa suolla ja taas tehtiin tehtiin - ruista suohon ja ja oikein hyvin kasvoi nytkin ruis siellähän ne on kuhilaat vielä -- kun vasta viime viikolla leikattiin niin ei ole nyt vielä kerinneet kuivaa niin jo
no miten mistäs sitä ennen vanhaan heinää tehtiin
no se oli sellaiset luonnonniityt nehän ne nyt on soina ja viljelysoina niin niistä vain ja ei kun kynkkäviikatteella nyt sieltä mistä vain tupsun sai niin se kaikki piti ennen kerätä ja se heinänteko kesti hyvänäkin vuona niin noin neljä viikkoa niin että kun ne - se oli niin keräilemistä se - heinänsaanti ja sitten niitä kun ne kasvoi sitten heinää aika hyvästi aina sitten ne kun ne halmeet viljeltiin ja ne ahot sitten niin niitä sitten niitettiin taas monena kesänä vielä niistä sai sitten oikein hyvää heinää ne oli sellaisia - joita - elukka söi niitä niin mielellään niin jotta kun se oli sellaista kovan maan heinää ne ennen niin kun luhtaheinää oli ja enemmästä päästä olikin mitä ennen saatiin sieltä vesisistä vesisistä heinämaista ja soista
no käytiinkö sitä etäälläkin
no meillä oli kun tämä maa on ollut kyllä yhdessä palassa niin tuota me ei tarvittu etäällä käydä ja sitten siltä aina vuokrattiin siltä - forstmestarilta niin sillä oli kun se nyt muva maa oli tämän meidän maan rinnassa niin siltä aina vuokrattiin niitä heinämaita se huutokaupalla niitä möi sillä oli isot alat tässä kolmesataa hehtaaria tässä meidän rinnassa niitä maita ja ja onhan ne maat vielä nytkin vaan nyt ne on tuolla -- tukkuliike Auvisella
metsääkö ne on nyt kaikki
niin metsällähän ne nyt on kaikki ottihan ne sieltä - niitä metsäpaloja ja palstatiloja ja ja minulle se sitten kerkisi kun minä sitten me tultiin sitten oikein hyviin väleihin sen ukko Heikelin kanssa jolla oli jolla oli ennen niin nämä salot niin tuota minä sitten siltä aloin kimpuroida jotta etteköhän te möisi minulle vähän tuosta tuota kun teillä on tuota saloa niin tuota maata no se ensin sanoi että no ei hän taida niitä palstoittain myydä minä sanoin no minä ottaisin sellaisen suuremmankin palstan kun aloin jo sitten päästä vähän varoihini ja voimiini niin tuota no se sitten viimeisellä sanoi jotta tuota no kunhan minä nyt mietin niin tuota ja katselen karttaa niin se sitten rouva tuli yhtenä iltana se haki sitten me tultiin sitten jo niin hyviin väleihin kun tästä ei olekaan kuin noin kilometrin matka tuohon missä hänellä oli se huvila ja ne niin se sitten täältä kävi sitten kaikki elinkeinonsa meiltä - siihen huvilalleen hakemassa sillä oli tytöt ja pojat täälläkin matkassa ja rouvat ja sitten se rouva tulla leuhkasi jo yhtenä iltana ja sanoi no nyt sillä on kartalla kartalle piirretty mikäli hän teille antaa tuota että lähtekää nyt katsomaan tuota no minä mennä lekottelen - jo - hyvillä mielin no sille oli - kartalla piirretty tuota minä sanoin eikö panna vähän enemmän sanoi no ei ei ei hän nyt tällä kertaa tuota minä olisin ottanut sitä olisi tullut sitten neljäkymmentäkaksi hehtaaria tuota oli sitä sellainen valtajoki kulkee tuolla poikki maantien ja sitten tämä maantie olisi jäänyt rajaksi tältä - tältä nurkalta niin no ei se ei se suostunut enempää antamaan sitten se minä sanoin no kelpaahan minulle vähäkin se ei antanut kuin kymmenen hehtaaria oli sitten - piirtänyt siihen kartallensa minä sanoin no -- se kyllä minulle kelpaa tämäkin tuota jotta tuota tehdään vain sitten kauppakirjat tälle sanoi jaa jaa mitenkäs me sovittaisiin niiden - maksuehtojen kanssa no minä sitten sille sanoin jotta tuota ei minulla nyt rahaa ole pussissa kuin kaksituhatta markkaa mutta tuota jos huomeniltaan passaa odottaa niin sitten sitten minä selvitän kaikki tästä nyt ei vielä hyvin pitkää olekaan kun minä siltä ostin parikymmentä vuotta vai onko nyt kaksikymmentäviisi sanoi liioinkin hyvästi liioinkin hyvästi passaa sitten ja ne syntyi kaupat silloin justiinsa ja minä silloin maksoin ja tuossa naapurissa oli sitten Säämingin puolella kun tämä on Säämingin rajaa jo niin tuota siinä oli mittari niin minä menin sen luo se oli vielä vähän serkkuja se mittari minä sanoin joudatko lohkaisemaan meille sanoi huomenessa päivänä ja ja ei kun ei kun se tulikin sitten huomenessa päivänä se lohkaistiin se eihän siinä monta tuntia viipynyt kun suoralla linjalla vain jo avattiin pyykistä pyykkiin se nurkka jäi sitten se pisti niin kuin meidän maan sisään vielä se nurkka se tuli sen lohkaisemaan ja minä paikalla otin neljä miestä ja pistämään aitaa siihen rajalle jotta elävät pääsi jo käymään silläkin puolella sitten
ja se tuli äkkiä
niin
minkäslaiset ne nuo rakennukset oli silloin teidän lapsuusaikaan
no tämä tämä - rakennukset meillä on ollut sellaiset jotta tuota tämä tuo tupapuoli se oli tuossa alatuvan tuvan tilalla se oli silloin setävainaan kanssa niin kuin isän veljen kanssa niin ne oli yhdessä rakennuksessa mutta sitten minä nyt olin silloin jo sellainen toisenkymmenen poika kun sitten se isävainaa sitten muutti - tuohon - tupa tehtiin tähän ja sitten teetettiin nämä - kamaripuolet niin kuin uudesta uusista hirsistä ja huoneet on vielä entiset ne on erossa jäänyt meille minä en tiedäkään miten vanhat he onkaan mutta ne on kun ne on vahvat vielä ja hyvät katossa pidetty niin tuota no navetan sitten taas teetti isävainaa jo minä nyt olin vielä silloin lapsimies kun isä ne on isävainaan teettämiä vielä vaan sitten nämä nyt on jo sitten minun minä nyt nyt niiden jäljestä niin minä olen uunit teettänyt jo joka suojaan ja sitten vuorattu vuorattu ja nyt tänä tänä keväänä katettiin vielä pellillä pärekatto tässä ennen oli vain ja sisästä päin laitettu näin ikään
minkäslaiset ne oli nuo uunit silloin
ne oli kiviuunit kivi ja savi niin
mitenkäs niistä uunin saa
no - kyllä ne niistä teki ja nehän oli niin vahvat jotta tuota se uuni mikä nyt purettiin tuon tuvankin uunin tilalta niin tuota se oli kuusikymmentäseitsemän vuotta vanha ja se nyt oli jo sitten mutta se oli hirmuisen iso ja ne ne oli sitten oikeita lämpimänpesiä ne kiviuunit ne piti suojat niin lämpimänä niin jotta ihme ei ne silloin niin kuin nämä ne oli kivestä tehty nämä pönttöuunit niin eihän näitä ollut nyt nämä on sitten jo minun teettämäni nämä pönttöuunit
no vieläkö täällä päin olisi ollut noita savutupia missään näittekö te semmoista
no niitä minä en muista enää niitä savutupia kun tuota entinen - ennen ollut tässäkin savutupa mutta se on ollut jo - isävainaankin eläessä ei enää tuota se - meillä on heinälatona vielä nyt tuolla suolla se - savutupauuni - niin joka on ollut tupana ja - kookas tupa on ollutkin siinä on vielä kaikki ne luukut ja niiden - joista luukun avasivat auki päiväksi sitten jotta vähän päivä kävi aina vaan en minä muita muista niitä savutupia sen muistan kun yhden kerran vaan kun silloin minä nyt olin jo parinkymmenenviiden vanha mies kun tultiin Joensuun markkinoista niin tuolla Vuokalassa oli silloin osuttiin kun saloja myöten oli tiet niin silloin osuttiin yhteen jotta siinä ei ollut kuin savutupa mutta lämmin oli ja hyvä oli olla siinäkin yötä - siinä oltiin yötä vielä niin oikein lämminnyt no näkihän sitä - tulella siinä niin kuin muussakin tuvassa
no minkäslaiset ne oli nuo valoneuvot silloin ennen
no niinä aikoina kun minä olin vielä lapsena niin ja nuorempana niin tuota se oli pikkuinen lampputillikka siihen pantiin öljyä ja siitä pilli sitten josta se se sydän palaa uikutti se oli sitten tuota siinä valo ja se sitten pärettä enemmästä päästä niin ei kun - uppopuhteessa - kiskottiin pärettä ja niitä niitä poltettiin se oli oikein tuossa uunin edessä sitten uunin otsapuussa niin se oli sitten vartonainen pärepihti jo jotta ei kun siihen se päre - siinä paloi ja tuota se - se valaisi sitten niin kuin sinne keittiöpuolelle niin jotta mistä sai emännät tehdä hommiaan ja ne oli kaikki oli niin siihenkin hommaan niin tyytyväisiä kun ei parempia tiennyt vaatiakaan että eihän sitä ole sen parempaa missään
minkäslaisesta puusta sen parhaan päreen sai
petäjästä niin sellaisesta suopetäjästä vielä jotta se hyvästi juoksi se juoksi hyvin hienoksi ja sitten loihakasti paloi eihän se nyt niin ihme kun tuota minä olin jo ihan partasuumies kun - ensi kerran menin Viipuriin niin sielläkin oli vielä nämä katulyhdyt vain paloi jotta ei ollut kaasua eikä sitten jo noin kymmenen vuoden päästä kun niin sitten oli jo - kaasuvalot - pitkin katuja niin kun ja samaten tässä Savonlinnassa ne oli ne katulyhdyt jotta ne öljy paloi vain - lamppu niiden lyhtyjen lasilyhtyjen sisässä ja sittenhän se - muuttui se oli vielä se kaasutehdas siellä Havilla missä oli missä nykyään oli - saippuatehdas oli silloinkin jo siellä niin tuota Viipurin tuolla vähän tuolla puolella pari kilometriä kaupungin takana
no mitäs valoa sitä navetassa pidettiin sitten
ei kuin lyhty pikku lamppu siihen ja tuota lasilyhty se se oli sitten tuota navetan navetan valo sellainen
entäs riihellä
no riihessä oli samaten se oli - pieni lamppu vain se uunin nurkalla uunin nurkalla paloi siellä ei ollut edes - no sai siellä sai siellä pitää lyhtyäkin mutta se tuota ei ne monikaan pitänyt kuin sen pienen lampun vain ja oli sellaisia - läkkilamppuja ja pieniä pulloja vain - kuka minkäkinlaisen tapasi niin läkkisepät teki sitten niitä torvia että se oli jotta sinne sopi sellainen - pikkuinen - syvään siihen sisään pumpulilangasta sitten joka vedettiin
mitäs varten sinne riihelle piti aina niin varhain lähteä
no sitä minä sitä minä en osaa selittää että kun se kun oli muuten jo hidasta se työnteko jotta niin se piti jo - joutua sitten päivälläkin taas muihin hommiin niin kuin miesten niin sen tähdenhän ne tuota varhain että se ruukattiin aina puhteella puida kyllä se oli sellainen tapa jotta no ei nyt enää sitten loppupäässä niin kyllä se päivällä sitten puitiin jo vaan meillä nyt on ollutkin - jotakin viisikymmentä vuotta on ollut nyt jo koneet kun niitä vain rupesi tulemaan niin tuota minä ostin jo silloin koneet ja samaten taas nyt kun näitä sähköjä rupesi no sitten koko kylä ruvettiin jo siihen touhuun jotta sitten vaan äijä on meidänkin kylällä vielä että ei ole vielä sähköjä niin
öljylläkö ne tulevat toimeen
no öljyllä ne tulee toimeen öljyllä ne ja niinhän sillä pitää tulla kun ei ole muuta niin tuota siihenhän se on turvauduttava
minkäslaiset nuo tiet oli täällä päin
no se oli näin - tämä oli siksi vanhat jotta se tuli ihan tuolta - Moinsalmen tuolta puolelta ja - täältä kautta täytyi noidenkin moilaisten kiertää kaupunkiin niin tuota se oli ennen aikaa että se oli sellainen jakotie se nyt pidettiin jommoisenakin jommoisessakin kunnossa mutta ne kun ei ennen niitä teitä saanut kun tuota - kaiken korkeimpiin ei ne suolle hirvinnyt yrittääkään niin kaiken korkeimpien mäkien päällä se kierteli noin ikään jotta tuota niin siitä ne siitä vain ajettiin ja - kun ei parempaa ollut niin sitä ei osannut kaivatakaan vaan nyt kaksi vuotta on nyt vasta ollut tuota menneenä syksynä vasta annettiin valtiolle tämä tie nyt kun tämä tehtiin nyt tänne täältä - Silvolan pysäkiltä eihän ne nyt tämä nykyajalla tämä tientekokin niin eihän se menee niin nopeasti kun on ne koneet sellaiset jotta tuota eihän se kun mistä kerkisi kulkemaan niin - autot sikäli työnsi hiekkaa ja multaa päälle niin tuota se meni niin nopeasti jotta se ei kestänyt kuin vähän toista vuotta kun se oli tehty
no entäs ne ennenaikaiset kulkuneuvot milläs sitä kuljettiin
no ne oli ihan ennen ne oli kulkenut enemmästä päästä niin tuota ratsashevosilla ja sitten missä mahdollisuutta oli niin venettä paljon ennen käytettiin jotta sitä veneellä tehtiin niitä matkoja ja näissä näissä meidän paikossa niin maamatkathan täällä enemmästä päästä on ollut jotta sitä se oli rautapyöräkärryt niillä ajaa jytyytettiin eihän niitä ennen ollut näitä edes jotta linjareitakaan niissä kärryissä sitten se oli ja kun jo tuli jo linjarit niin se oli jo oikein ylpeä sellainen ajaja no nyt ei enää kukaan lähde jos ei ole autoja niin yhtään askelta mihinkään
no tehtiinkö nuo veneet kotona ja reet ja
tehtiin tehtiin niin työkalut kyllä kaikki mitä tarvittiin sitä aikana niin - kaikki tehtiin kotona
no kertoisitteko te tuosta reen teosta miten se oikein käy
no on meillä vielä ne - paininjalakset nytkin jotta tuota joilla jalaksia painetaan ja ja nehän tehdään vielä kotona nytkin reet jotta tuota niin niin
niin kertokaahan miten ne puut varataan ja minkälaiset niihin pitää olla ja
no ensistään niin jalakseen - suora koivu mutta sellainen paremmin lehtokoivu että ei kangaskoivu passaa niin tuota se vääntyy hyvästi sitten se lehtokoivu ja se veistetään sitten jalaksen malliseksi toinen pää vähän hienommaksi että se tulee ja se pannaan painimeen se painin on väärä sillä painetaan ne jalakset ja ne nyt on nykyisin jo - keksitty jo sellainenkin jotta niitä saa sitten painaa kesällä kun painetaan niin painetaan neljä viisi paria yhteen kyytiin jotta niitä on sitten moneksi vuodeksi niin tuota se kun päivänpaisteessa vähän aikaa kuivui se sitten naulattiin tankoon jotta ei päässyt - oikenemaan niin tuota pantiin kuivamaan ja taas painettiin toinen ja on meillä tuolla läävän vintissä vielä nytkin niitä painettuja jalaksia että moneksi vuodeksi vaikka rekiäkin on -- ja sitten talvella niitä puhdetöinä tehtiin jotta kun ei miehillä muuta hommaa kun on no verkonkutominenhan se oli ennen ihmettä jotta sitä sai istua - uppopuhteet verkon ääressä
no mitenkäs sitten no jalakset on saatu mitäs muuta siihen tarvitaan
no sitten sitten ei kun kaplaita istuttamaan ja sitten - se pajuttamaan
mitäs puuta ne kaplaat
no koivua piti olla sekin kaplas niin ja se vielä heitettiin siitä kaplaasta sellainen oksa joka tuli siihen paja pajujen väliin jotta se tuli tanakka sitten kun - pajuun tehtiin hakattiin silmät ja sillä - kierrettiin sitten tuota - sen kaplaan ympäri ne oli hyvin vahvoja vehkeitä ja sitten kun se sai pajuttaa niin ei mitään kun pantiin kaustat ja että oli reki silloin valmis kun minäkin yhtenä talvena tuossa Savonlinnassa tuossa Pääskylahdessa - oli yksi kunnallisneuvos Hedlund sillä oli sitten tämä maamieskoulu niin minä - puhdetöinä tein kahdeksan rekeä yhtenä talvena sille ja se ei se oli vielä sitä aikaa kun sillä ei vielä sitten niin kuin saanut nykyisin ei se sillä ei niin kuin saisi mitään jotta se oli sitten kahdeksan markkaa reki
niin kuin ilman
niin no se nyt nykyiseen verrattuna se meni niin kuin ilman
no entäs kärryt
no kärry kärryt sitten tuota niin oli kärrynpyöräntekijöitä sepät ne - sitten raudoitti ja sitten itse tehtiin aisat ja korit jolla pääsi sitten ajamaan
no onko teille tuo veneenteko tuttu
no en olen vene tänäkin keväänä teetettiin vene viime keväänä mutta - se ei se on teetetty vieraalla ja sitten ne on ne venemestarit on itsekseen sitten
niitä on aina ollut
on aina kun aina on kalastettu sitä on aina - minä olen pitänyt - omaa pyytämää kalaa minä olen syönyt ikäni
mikäs mitäs vettä tässä on lähimpänä
no Suureksijärveksi sanotaan se nyt siihen ei ole kuin kilometrin matka
no mitä millä te tavallaan pyydätte
no ennen kun oli minun poika minulla niin silloin vielä pidettiin nuotta nuottakin jotta tuota se oli neljässä osassa se nuotta pidettiin että neljä miestä veti se oli sitten ja kahdella veneellä se oli siksi iso se nuotta sillä saatiin aika hyvästi mutta sitten minun piti siitä - nuotasta luopua pois kun tuota ei jäänyt kuin minä -
kaveria
niin ei jäänyt tuota apulaista ketään ja ja sitten verkolla ja rysällä ja no nyt on tämä vävyn poika niin tämä on tuota tämä nuorempi poika niin se kun oppi minusta niin se on niin uuttera kalamies kanssa että en minä nyt ole enää kahteen kesään - itse itse mennyt rannalle kuin kahtena päivänä kävin lystikseni vain siellä rannalla istumassa niin tuota mutta se käy varsinkin kaksi kolme kertaa viikkoon ja se joka kerta se illallakin tällaisen hauen lotnikan toi se aina - katiskaan mennä jumahtaa kun siellä on monta katiskaa niin tuota tämän tästä ja lahnoja - kutuaikaan saatiin ja
mitenkäs se tuo nuotalla pyytäminen käy
se käy oikein oikein mukavasti kun tuota siihen siihen tottuu - minun lankomieheni pojat niin ne on tuolla tuon Kankaisselän rannalla asuu kaupungista jotakin seitsemän kahdeksan kilometriä niin minä menneenäkin kesänä kävin vielä niiden kanssa nuotalla kun niitä on neljä veljestä ja niin niillä on koko nuotta yksinään niin tuota se nuotta kun potkitaan noin ikään ja se on iso näet jotakin siinä sata metriä
mistä se potkiminen aloitetaan
no ne näin ikään se - nämä aloittaa jotka vetää yhdelle veneelle niin ne aloitetaan siulasta ja sitten kun se joutuu keskikohta sitten viskataan ne perät jotta ne jää suoraan sitten lähdetään toista rantaa - kohti taas - soudetaan niin kuin suoraksi se nuotta ja se sitten kahden puolen mennään niihn siuloihin toinen kiertää toinen kiertää maalla toinen siellä veneellä venneestä tuota köydellä likemmäksi ja l se siinä supistuu ja sitten kun se alkaa jo tulla verkot käsiin niin sitten ei kun se venep poikittain pannaan rantaan ne siihen sitten - siihen vetämään sitten
no mitenkäs jos kahdella veneellä
no kahdella veneellä ne oli ne veneet rinnakkain - saattaessa jotta kahdella veneellä niin se oli - sitten vain pidettiin vielä isompi se nuotta noin sataviisikymmentä metriä sitten yhdenkin kerran satuttiin sellaiseen rytäkkään tässä Suurellajärvellä jotta se oli juhannuksen aaton aatto niin tuota me oli saatu me mentiin sitten niin kuin kohosta vetämään muikkuja niin me ei saatu sitten jotta rantakalaa - olisi päässyt keittämään kun joka yö sitten keitettiin kala siellä aina ja joka päivä kun milloin päivällä oltiin niin me ei saatu sitten sen vertaa niin sanottiin että tuota lähdetäänpäs vetämään - tuo Pajulahti että jos sattuisi tuota vaikka ahvenia tähän kun sattui - kaksisataakahdeksankymmentäneljä lahnaa yhteen apajaan niin tuota sitten silloin piti panna nuotta toisessa veneessä ja toisessa ruveta purkamaan vain -- peristä lappamaan niitä lahnoja siihen toiseen veneeseen se oli lähdettävä silloin justiinsa pois
no mitä kalaa parhaastaan sitä nuotalla tulee
miten
mitä kalaa sitä parhaastaan nuotalla tulee
no muikkua sitä enemmästä päästä vedettiin me sitten talvet pidettiin se ja kesälläkin täällä kun se oli tämä - Puruvesi silloin yhteinen siellä sai vetää kuka mihin tahtoi niin tuota me siellä Puruveden puolellahan me sitten enemmästä päästä pidettiinkin sitä nuottaa
minkälaisista paikoista sitä nuotalla vedetään eihän se käy mistä -
no no - ei se pitää olla sellaisia sileäpohjia jotta tuota mutta ne on missä on jotta ei ota nuottaa kiinni siellä pohjassa että ei hyvin kivikoihin ei käy muuta kuin kohonuotta se passaa olkoonpa minkälainen ranta hyvään niin joka ei pohjaan käy ennen kuin rannassa niin
niin niin
niin ne oli jo ne apajatkin niin kyllä ne oli jo ne vanhat miehet niin ennen - ennen minun syntymistäni kopeli kyllä ne tiesi missä no niistä oppii sikäli nuori polvi niinhän se on nytkin että ne kun oli lapsena kanssa niin ne tietää missä on mikin apaja että siinä ei ota ja ne tietää - puutteetkin niin minäkin muistan jotakin niin Suurenjärven apajien niin joka kohtaa jotta missä mitenkin pitää tuota että ei ei tartu kiinni
onhan teillä tuota verkkopyytöä ollut
on on verkkopyytöjä niin - lahnaverkkoja ja sitten sellaisia sakeampia pienempiä verkkoja mutta ei muikunverkkoja ei ole
milloinkas se alkoi tuo katiskalla pyytäminen
no se jo onnistaa joka aika katiska kun on järvessä niin siihen menee kun käy vain nyt ei olekaan järvessä muita pyytöjä kuin seitsemänkö vai kahdeksan katiskaa niin tuota ei se ole turhaa reissua poika tehnyt yhtään milloin tuo kaksi milloin kolme haukea milloin neljä - ja pientä kalaa vielä lisää ahventa ja niin kesäaikaan ei ole tuore kala loppunut jos vain poika poika rannalla käy
no pidittekö te ennen noita rysiä
pidettiin - on meillä vielä nytkin niitä että - jos niin - jotta saa nähdä minkälainen - ne on hauille hyvin hyvät ja lahnalle kanssa niissä on pitkä hännystin sitten vielä joka johtaa ne sitten sinne on vielä neljä kappaletta ne on niin kuin muinaismuistona ei niitä enää ole tehty mutta ne on vielä entisiä mutta on järvessä on käytetty joka kevät vielä hauenkudussa ja lahnankudussa
minkäslaisiin paikkoihin ne pitää panna jotta rysä
no luhdassa enemmän tämä hauki käy niin -- missä oli luhtaranta ja samaten on lahnakin mutta lahna toisinaan käy niin kivikollakin niin jotta tuota se on ihme
no entäs sitten mertoja
no - merta - se - sitä pidetään joko - kivien juurella tai sitten ruovikoissa niissä taas ahven ahven käy
no vieläkö oli ennen noita pajumertoja
no kyllä niitä - ennen oli minunkin muistin aikaan mutta ei nyt ole enää en
miten se pajumerta tehtiin
no minä en olen niitä tehnyt ei eikä minä en ole niillä pyytänyt niin tuota en minä - sitä voi - selittää
mutta tuon verkon kutomisen te osaatte selittää
no se on se on niin se ei lähde se ei unohdu enää ensinkään se on tarttunut niin jo - sitä niitä ennen kun -- nuotat kudottiin -- käsikudontaa ja sitten vielä pienet pyydöt ja kaikki niin tuota siinä pitää - kutoa verkkoa vaan nyt verkkokin niin se nyt ostetaan eihän sitä kutoisi nyt enää kukaan ja sen saa valmiina tai mutta minä olen ottanut vain vielä niin kuin noita myysyjä vain sitten itse pauloittanut vielä ja pannut korkit ja kivekset
no mitenkäs se oikein käy tuo verkonteko ensi kutominen niin mistä se oikein aloitetaan ja millä sitä kudotaan
no olisi vieläkö minulla nyt olisi ei taida enää olla niitä käpyjä ne taitaa olla sen pojan takana kun se tuota käy tuota tehdään sellainen käpy johon pannaan rihmat ja - te ette ole voinut nähdä sitä - käpyä
kyllä minä taidan tietää minkä näköinen se on niin
miten minä nyt teille piirtäisin antakaapas se kynä
niin no odottakaahan vähän
- kuiva koivu pinta otetaan ja sitä - vuollaaa sitten sellainen litiska hieno näin ikään suippo kärjeksi ja sitten tuohon heitetään nämä on niin kun aukeat ja tuohon heitetään tuollainen tikku pystyyn ja täällä - sitten taas tämä - pohjasta alapuoli auki niin ja siihen ei kun ruvetaan tuota käännetään vain ja kahden että siihen kävytään se rihma ja sitten kun aloitetaan kutoa niin se - sitten pannaan kudotaan sellainen sanotaan että niin kuin - jotta siitä tulee niin kuin kaksi silmää pääkkäin sellainen pitkä pitkä suoli ja se pistetään sitten puikkariin ja se - tähän pöydän laitaan ja siitä ei kun aloitetaan sitten kutoa ja se - se menee tottuneella niin joutuin jotta tuota sitten ei uskokaan minullakin vieläkin menisi jommoisen joutuin se kutominen vaikka nyt ei ole enää nuoruuden haventa missään niin tuota
no miltä mistäs se sitten tietää että kuinka tiheä tiheä siitä silmästä tulee
no sen sen mukaan tehdään se kalvosin jonka ympärille kudotaan siinä pitää pitää eri - kalvosimeksi sanottiin sitä jonka jonka ympärille se sitten se silmä tulee niin siitä siinä aina lasketaan sikäli pois mikäli tulee kudotuksi ja se on aina näppien välissä sitten se ja toinen toinen käsi latoo vain - niitä silmiä niin ja minkälaisen kalvosimen tekee niin sen mukaan sitten tulee se verkko jotta tuota se tiheys
no missäs vaiheessa siihen sitten pannaan ne paulat ja korkit ja kivekset ja muut niin
no ne nyt riippuu sitten - siinä jotta tuota paulat paulat pannaan että puoli mikä tulee sitä alkuun niin siitä puoli lyhennetään justiinsa että sitten tulee se säännöllinen pauloitus jotta ei tule liian harva eikä sakea että sekin pitää sattua ihan paikoilleen sitten jotta puoli siitä jotta on jos on kolmekymmentä metriä on esimerkiksi se verkko pitkä niin se viisitoistametriseksi sitten tehdään että puoli justiinsa lyhennetään ja alapaula pitää olla sitten aina noin vielä metriä pitempi eli puoltatoista jotta tuota se sitten se ei vie lappoessa eikä - laskiessa niin se ei pääse punomaan mutta jos se on tuota yhden pituinen niin se kiertäisi kiertäisi se verkko ja korkit pannaan sitten sen mukaan minkälainen on verkko ja kiveksiä sen verran vain että se sitten menee hyvästi pohjaan vain
no pitäähän sitä tuota verkkoakin hoitaa jollakin lailla
voitaako
hoitaa
- no
että ei sitä
- no - no pitäähän se - värjätään nyt ruukataan se mustaksi värjätään niin niin mustaksi värjätään niin kun on nyt värilippuja ne se on hyvin helppo tehtävä värilipulla vain mustaksi kun valkeahan se on tämä rihma ostaessa ja verkko niin tuota vaan
mitenkäs se ennen oliko niitä ennenkin niitä värejä
ei ennen lepänkuoresta tehtiin ne - värit vuoltiin tuota - niin se teki se teki sitten tuota se muutti sen veden näköiseksi niin eihän niitä ennen ollut eihän ei ne nyt nykyisin värjää enää nuottaakaan vaan verkko pitää värjätä siihen ei vapaana ollessa kala ei mene mutta nuotta kun on sellainen niin se sillä otetaan niin kuin väkisin että niin kuin jää sen - sen sisään ne ei pääse siitä pois mutta verkkoon ei mene jos ei ole värjätty verkko
no mitenkäs se nuotta missäs sitä pidetään silloin kun ei käytetä
no se se pidettiin - rannalle tehtiin selkäpuut ja siitä sitten selkäpuille vedettiin paulasta paulasta pauloistaan riippumaan - niin ---- kärrykepuut josta oksat heitettiin noin jotakin kymmenen senttiä pitkälle jotta tuota niin niiden oksiin sitten tuota aina vedeltiin
ei semmoisia semmoisia nuottakotia mitään ollut
on - on niitä mutta ei ei vielä niinä aikoina ollut kun tuota minäkin minäkin nuottaa pidin mutta nyt on nuottakotia niin ne on jo jokainen niin tekee jo kenellä on nuotta niin se on katoksessa ei siinä muuta ole kuin katto vain jotta ei seiniä nuottakodassa ei pidetä se paremmin kuivaa
no oletteko te joutanut milloin tuulaalla käymään
no sitä minä olen sillä minä olen kaikkein vähimmän kalaa syönyt jotta tuota ennen vanhimman veljeni kanssa niin tuota yhden kerran minä taisin olla niin kuin matkassa vain - en minä muista saatiinko me mitään jotta - ei sitä minä olen kaikkein vähimmän sitä hommaa pitänyt sitä - tuulaishommaa
mitenkäs se käy mitäs vehkeitä siinä pitää olla
no siinä pitää olla nykyisinhän siinä ei nyt nyt tarvitse olla kun nyt on noita kaasulyhtyjä kun se lyhty on vain matkassa mutta - ennen se oli sellainen - nelihaarainen koura siinä poltettiin tervaksia ja se naulattiin veneen perään kiinni ja siinä tervaspilkkeet sitten tuota se roihotti hirveän hyvästi tuota siihen niitä kun siihen aina sikäli mätettiin mikäli paloi ja pakran varrella sitten se atraimen - atraimeksi jolla kalaa lyötiin niin tuota on on minulla nekin vehkeet on kyllä - meillä mutta ei niitä ei ole käytetty nyt enää - useampiin kymmeniin vuosiin niin se sen varrella aina vain puukattiin sitten tuota - venettä kun on - se on rannassa kala yöllä niin se - se pohjasta puukattiin että se no sitten kun kalan näki niin - se on ihan yhdessä kohden yöllä se ei sitä tulta pelkää niin se siihen ei kun nakattiin sillä atraimella ja se tarttuu siinä on sellaiset piikit niin kuin ongessa jotta - jotta se ei pääse karkaamaan
niin mikä se oli nimellä se nimeltä se vehje
se atrain niin
atraimen kanssa
niin
no pikkupojathan ne sai kalaa tuolla hamarakeinollakin
niin niin no - kyllä sillä nyt taisi niin vähän saada vain nyt lapset lapset huvikseen tekihän ne sitä
milloinkas se käy se hamarakalalla
- silloin kun tuota menee rannat jäähän ja ja nyt on justiinsa sitten jotta se nyt jo kannattaa mutta eihän ne niin juumalla enää saakaan mitään tuota että johon nyt hukkumaan pääsisi niin tuota se hilautuu ihan maan ja olen minäkin sen nähnyt kyllä että se hilautui ihan maan ja sen jään väliin kala ja siihen jäähän kun täräyttää vain niin se pahus kuolee niin se menee siksi äimeyksiin että muutamia minäkin olen sillä sillä pelin saanut sen verran että eihän sitä maksa niin kuin sanoa kalastamiseksi
mutta jotakin on tullut
niin just
niin niin no mitä kalaa sitä täällä päin niin kuin eniten oikein saadaan
no tästä nyt tästä Suurestajärvestä mitä me nykyisin nyt ei muualla kalastetakaan kuin tässä me tuolta Puruvedeltä sieltä se on koko kylän yhteinen kalavesi niin me se vuokrattiin se on niillä mikä ajoneuvo siinä nyt meni olikohan nyt ropsin hakija vai mikä niin tuota tässä vain niin kuin nyt lahnaa ja haukea ja ahventa ja särkeä että niin niin ne ne nyt on tuota joita me nykyisin pyydetään niin ihmeeksi sattuu aina nyt joku tuo säyne ja
no mikäs sitä parasta kalaa on
no säynehän säynehän se olisi kyllä kaikkein paras mutta tätä haukea me on kaikkein enempi enempi saatu kun noilla katiskoilla
hyvähän se on hauki
kyllä kyllä kyllä sen kun aina paistaakin niin tuota kyllä kyllä käy syönti
tuoretta kalaa
niin tuoretta kalaa
niin niin oletteko te noita haukia suolannut
no ei sen enempää ole suolattu kun tuota me on niin - tuoreena vain ne käytetty ne sikäli syödään keitetään ja paistetaan ja sen verran että tuore silakka oli aina niin ja se on se on hauesta ihan aina
ja ahvenista keitto vai
niin - ahvenia taas paistetaan ja keitetään miten - miten kukakin vain haluaa syödä niin tuota
niin niin taidatte kaikki olla täällä semmoisia kalan ystäviä
niin niin
niin no ette te ole tuota metsästyshommaa ette te tuota metsästämistä ole milloinkaan harrastanut
en minä olen hyvin vähän sillä henkeäni elättänyt sillä metsästämisellä minkä lie - nyt lapsena ollessani jäniksiä pyytänyt ennen kun langoilla pyysivät niin mutta tuo nuo meidän pojat on kyllä ne on aika aika julmat se nuorempi poika on niin ihme se ihme juoksemaan kun se aika tulee ja nythän se taas kohta tulee se menneenäkin syksynä se neljättäkymmentä jänistä ampui ja lintuja ja käyhän se nyt vesilinnun ammunnassa kun tuli se aika niin se ei ole yhden kerran se siellä kerkisi käydä niin se kolme kolme vesilintua toi
no täällä on paljon lintuja
no en minä niin kun ei niitä nyt taida hyvin paljoa nekin arkautuu viimeisellä niiden on nuo